मोइ अस्फल्ति सोब् खेल्मुर् होइ सम्, जने व्रेस्त्लिन्ग्, फूत्बल्ल्, च्रिच्केत्। चर्रोम् बोअर्द्, एवो धरनत् पेल, होच्केय्, फूत्बल्ल्, एवो सहे मो खुब् फल्पव्। अरु मोइ खेलि फल्पव् च्रिच्केत्, च्रिच्केत् तु एदु कने खेलि फल्पव्, च्रिच्केत् होत् बेसि कोस्तो न थगे। एदु कने न थगे, खे एव जान् पिलरओ मजल्, एज जाने बोव्ल् करिबो। एज जाने तिप्पेर् धगिबो, बकि उपर् फिएल्दिन्ग् और् थगे। अरु एज जाने फलै बत्तिन्ग् करिबो, अक्सदे अक्सदे बत्तिन्ग् करिबो। कोतिके फिएल्दिन्ग् और् फेले होले कोस्तो नहि, बत्तिन्ग् और् फेले होले कोस्तो नहि। करन् एहत तिमुर् पिलर् दुत हि जिकबो परे। अरु अन्न तिमुर् हो, से तेनेके तिक् बोउन्दर्य् कुबर् धेकेले, फिएल्दिन्ग् और् ब। देफेन्से हो थग, कुनु लद होर कोस्तो नहि। करन् उपर् एफोरे जये। कोतिके अरु, एदु खेल्म् मोइ बेसि फल्बुलि हो भै। स्तन्दर्द् बुलि कोले मोइ च्रिच्केत् तु खुब् फल्पव्। करन् तते कुनु धरनर्, इन्जुर्य् होके, कीब अच्चिदेन्त् होके, तेनेके होअर् कोनो छन्चेस् न थगे। फूत्बल्लेर् जनेके धरनक् देख्तु बेक् लगेल, अपन भोरि सिन्ग्ब परे। भ्ह कीब होब परे, इन्जुर्य् होब परे। तेनेके धरनस्कर् लगेल, मोइ फलन भौ। कोति च्रिच्केत् तु, मोइ अन्न बोअर्द् खुबिर जानक्। अर् तिच्केत् तु, मोइ खेले भि फल्पव्। करन् मोइ बोव्लिन्ग् गोरि भौ फल्पव्। हेअद् होइ भि फल्पव्। कोति मोइ तिच्केत् तु हि खुब् फल् लगे।